باش تبدل البولة ديالك، غدي خصك بولة جديدة و غدي خصك سلوم أولا كرسي باش طلع عليه، باش تبدل البولة، غدي طفي البولة من البريز، غدي تحيد البولة القديمة، وغدي تركب البولة جديدة، من بعد غدي تشعل البولة من البريز و غدي تشوف واش خدامة ولا لا